Sɛ menye m'anyɛnkofo hyia a, mpɛn pii no, ͻyɛ a mekyɛr anaa meka ekyir. Osiandɛ, berbiara a medzi kan wͻ hͻ no, mobͻkͻ no na obiara mmbae. Wͻba so na ibisa hͻn siantsir a wͻaka ekyir a, wͻmma wo mbuae papa biara. Na kyerɛ dɛ, obiara nnyɛ ehiadze biara wͻ fie na mbom hͻnara na wͻhyɛ da na wͻka ekyir. Ntsi mara so mpo meyɛɛ m'adwen dɛ monnkͻ ehyiadzi ntsɛm da.